Čôhure-ã zaga yaaba hundã yibeyindĩ, tedi ko hunã du yidiĩ turo čoŋi, tigiri činai, tedi yidiĩ gudi čoŋi tûku činai. A koo di bes čôhuri ôdi-ĩ yê aŋguru-ã yê ko hundɑ͂ du yidia turo turo du čabčundu tigirtu a koo su yibeyindi, činaki, takalčundu činaki, mboo-ã činakã ŋadu sûgoi gudi-ĩ to koo di činaki. A ko hundɑ͂ du bes yaaba hunda yidia mokundu ni yaaba hunda yibeyindi čôhure-ã, čôhuri guru ni ko hunã <hesitation> têhe-ã kûye-ã na kudoki, kudokunu ni du huur yoduru ni to koo di yibeyini. Yoo čôhure guru ni ôro biza-ã ha Kôi aũ gûbčunãá ha kôi to hi yunu <hesitation> kôlkuduu čûwo, yunu <hesitation> lili guru čûwo čoŋgu tûkudu činaki, čoŋgu tûkudu činaki, to koo di yaaba hunda yibeyindi. Yoo čôhure guru ni tîne-ã hura-ã, hura-ã du to koo di taa mannu <hesitation> yidia hunda takalčundu ni to koo di hura-ã du kôidi yaabia hunda yibeyindi, bugi-ĩ gunna ko hundã du yida hunda čabčindi, mura yê <hesitation> čôhuri aŋguru-ã yê to koo di kîhi kîhi di yibeyindi <noise>